Kôfa le magnadio tapis igny ndraiky, ala- alaigna le eponge atao le vovontsavony de igny amizay kny dignadignana rano aveke amizay apetapetaka amle party misy tasy aveke satria igny eponge igny mangala mitsetsitry le tasy amle tapis, de igny amizay vita le eponge raiky igny mangala hafa koa hagnanaovana izy fagnindroana amizay juska izy miala.